Demak, sudralib yuruvchilarni turlari. Ilonlar, ular ham zamonaviy va ovch-ovchi ilonlarga bo'linadi. <hesitation> Bo'rg'ich ilon, qora ilon, oq ilon, qizil ilon, <hesitation> baliqlar, yashil kaltakesaklar, qum kaltakesaklari, <hesitation> katta kaltakesaklar, qoplonlar, tuvalar, yerdagi tuvalar, suvsiz tuvalar, <hesitation> okean tuvalari, ajdodlar ya'ni <hesitation> ommaviy alligatorlar, amomiq aligatorlar, chukurlar, <hesitation> salamadralar, hindular <hesitation>